بالکل، لا هم فرصت شته چې ډېر څه سم شي. همدا مهمه ده چې لا هر څه ختم شوي نه‌دي. ژوند تل پورته‌کښتې لري او کله کله موږ له ستونزو سره مخ کېږو. خو باید باور ولرو چې بدلون ممکن دی. باید هڅه وشي. ځکه هره هڅه، که کوچنۍ هم وي، خپل اثر لري.